Sɛla n de nimmu'urɛ ti fu baŋɛ bii fu zamesɛ nɛra zi'an gee ta'am di e bii ele e de la, fu nari ti fu baŋɛ nɛremina ti fu yeti fu ele bii di la halɛ n ani se'em. Halɛ wa de la fu baŋɛ a tuuma ti a tuna se'em la, a vom la ti a vɔna la a taaba bii a vɔna nɛreba tiŋasuka n ani se'em. A sunsɔ-yiisum n yiiri paara se'em beene, a de la nɛremina sunsɔa n ka yuuri gee yiira bii, a de la nɛremina ti fu ni kɔ'ɔm iŋɛ sɛla fii ti a ni kɔ'ɔm dikɛ e ti a dɛna zabe-kãtɛ bii, a de la nɛrekani buuri. A nɔŋɛ nɛreba bii a ka nɔŋɛ nɛreba a vom puan.